गहरा नीला से म्यारू दिमाग मा खयाल आंदू की गहराई अहसास हूदूं। गहरा नीला रंग देखी समुद्र आकाशगंगा विशालता याद दिलांदू